Моҳи март барои ман бо эҳсоси бедории табиат ва оғози зиндагии нав алоқаманд аст. Ин моҳ рамзи баҳор аст. Вақте ки пас аз зимистони сард замин оҳиста-оҳиста гарм мешавад, барф об мешавад ва аввалин навдаҳои сабз зоҳир мешаванд. Вақте ман дар бораи март фикр мекунам, пеш аз ҳама бӯи тозаи ҳавои баҳорӣ, садои ҷорӣ шудани обҳо ва нурҳои нарми офтоб ба хотирам меоянд.